Biby malôha ôhatra maka ômby ijaha am'raha zany ai, ômby ômby kony ai kaofa nanomboko izy mahay mandeha igny koa a- alefanà am'rano laligny efa mahay milomagno edy igny zany hoe zany i- isaka izy managna zanaka regny mandimby mandimby tsisy tsy mahay milomagno zany hoe afaka mampitampita foagna raha hain-jare zany, efa naturel zany.